Tuust om veidükese kah'o külh, et sa ärq sõidat. Et sis mi ei saaq inämb õdagildõ vahel tsäid üteh juvvaq ja mõnikõrd jalotama üteh minnäq ja. A no miä tetäq. Kutsuq sis vahel küllä kah sinnäq tõistõ liina ja, ja tulõq esiq kah siiäq mullõ kah küllä vahel. Sis saamiq jälq kokko ja joomiq tsäid ja käümiq jalotamah ja.